<noise> Mama <noise> kama gongama, angama irang <noise> mali diapik ma lania, <noise> klania vade ngu velchanget ma lan ia gulechaut pe va vet, da va di klan ia sani ama ista ura lania krismas ura, nuia avikchi de inok ia habes ia masa a vek chi da inokglan avik glan ma invok avik da iot, klan ia nuia marik da avik da avik ivikma klan da krimas ia mamar ia havik dok kule hut klan ia utugas ma inok tumono ura kule ut pe a va klan ia kuleut da usnia amarglem hut, ngiadrem ia avik chei da hut ia kamorka ma ta ralk ka avichai da kisnia sa huma hut alichei ma hutaivik ma kinas kinas na hut tai inik liutmoirik hutmo ma hut tikia avik klan ma abas marma ia inamet klanavik ia ia de ma klania ve ma mali klania kulehun. <noise> A da avik cher da mamar klan ia hutugas imono abes mamar huna mesana klan malan ia kule hut, vanangeng mamar hutugas deok, hutugas imono. Muskes da klan ia ve ma ataim ga paik ma vik da krismas avichei da gule hut doki huamli namu amugas imono. Hunanu namu sa amu ngas, klania kamu mekama wednesday avik hei, doki kulehut kulehut imo doki teng pe ma hutnamu sa mungas na ve saungi aamungas na saungi doki hunamu hu tugas avichei doki. Kisnia hutane <noise> hura team igia na vuk, ma hut feirik ma, hura teamgi ma guapex da kraik ma saremono da kre ma, gta nave ma ranges. Doki kulehut, kulehut ma hutugus hunana avichei da glemna nania vichie vaekuneng. Hunamu hutugus tugas sa ta chuman na mesmes sa sip na bungangi ta chumun nama mesmes avik, ta chumun nama mesmes do sip na bungi. Hunam sa amungas save saugi, hunamu sa soccer, hunamu hutugas, hutugas im ono, ta na mechik, hunami imono da da imonoda achek ka base balki. Ka base balkimono da ma ka chonanas avichal da kerak, achek achek qkama kisina kamu ama kamu avalechar secha avichei dama ka chonagi da puchem ga mek do kerak kenga vega ibe, kerak ka chia ka vang i navuk va kevendemgi marik, doki ava ramasaga kamu ava lecherini avichei da ama ambas kamu ava leacher mamor. Dok kamu ava lecher machalak, doki karak kava do chon ava lecher avichei, dok pel mini ava sle vini. Ve pel mini ava slevini avichei da arura vei veis nacha imono ti talmana sava cheng, pe va ti bang imono sumuk klan da tave titalpracha avik, Da tave ti talpracha da ta vermecha savono. Ti bang inamuk klan da ta varmecha. Ivono sa va ngareng klan do ok ti bang ime siminarenggi, ta pek, <noise> ti pek ianamak Tipek avichei, dok ti vang imene savono da ta rallea ka baket savono diva asik ti verk severacha Auk ti <noise> pek savaracha imono, <noise> inamu ti pek savaracha da ti torka imono dak knuguik ki pior kla mini lavi ia angabes, mamar kama masana, mamar tina sangaracha, ura tina napacha mavangam, sok bang mini selpki ma ava ramasaga kamu a va lechar avik secha da cha chron ava lecher doki lechar avik secha da cha chron ava lecher doki bang mini ava selefini avik. Pe pang avichei, vel avik mini ava selef doki ka bang. Puram ga mek da ti talmacha a vcchei ma asik ti tal ka reng severacha avik ma ta vak ka reng severacha ma ti tor ka necha arengi. Ti tor ka iomn im ono, ti torka imono imono, so kaiku maulul. Tana mu ti savup da hangabes mamar. Aungia mon su uvuski avichei, ki piaur klan sava selefini. Laki da heispem, ibanginamuk hesik amorki kia meir ivono da kraik ma lelki kia vang inavuk. Da mali hut da hesik kia vang nave pia pon dia kimarahut, dia kimarahut avichei de ki bang. Kimaruhut avichei huri bangivi. Huri bangivi lan da save vuk ma SDA chana hauslotu avichei da umair. Umair avichei da ama nges ti banginam ta tisnanbrahut ia asik huretsque, huresaque ngu kuria anbas hut da huretsamonep huret urugas. Auk tibang inamak klan da tidonanas sa glem hut klan. Ti donanas glem hut avichei da huri bang. Huri bang i mone samone diva hutra ava vaim ga avik, da ava vaim ga avichei do kusnia kamo hudon as sa glem hut avichei. Kule do huri bang imane, huri bang imane sa avichei do inok ngu kuras ia stamar anchei ma pel mini kerak ava selefini. Kule avichei clok bang mi avik. Avik kanamasmek ma ti torka nara aringi huri tor ka avik na aringi imono asik kule da heiski aipik kibang inavuk vasik kraik ma lelki, mali luro nas makam lelki diva puri vimem da anabas. Kule do sok ta ronacha savuk chemet ka heiski, da rave rima ti talka avik. Kule da ritalka imono ma sik taralka. Da hut da kule hut pe na bang angi. Sa kule kut kule imono dok ia inok gule hut kalan pe va vet unmeret Tave ta ruma nachama mesmes, ta met da mali, kisnia, taimgapik, da kule ta rugas. Anggures ta monel ka aurki nani cha plam, ta metimono nani plam avichei da ta met ta da tavar nget da ta rumu na nget save da sik ka taim ka pik da ranangbinem. Ta rum u nacha amesmes sa avichei diva sik che urugas da sot da tas avik mungurup mes. Kule doki kule hut avik imong uria varemda di chrie pes da sot, ta ralmacha mesmes naka bangangi ngetet nania vea eleven o'clock ura twelve o'clock avi ma ibanginamek. Sa ibangin amek avichei sa mesmes sa ibanginamek dari pon hut sahutes avimono sahut pilun ia mamar naut necha mesmes a vanbik, sa umo, umo do saramdauches meka avengi ma umes. Da umes utes imono avichei saumes navat ka mesmes imono ma taronmangat. Tavang branget imono kanget da kule nget ma hunas navarang nget nget avichei da aguran mangat savarat hut. Sa kule hut avik neka bangangi sa tamet nabangani nani namba wan ma asik huret diva huri naika manget avik. Kule doki sa tamet da tamaranget inavok da tarumuachama ba kuru vangi avchei dok nabangangi avik dak huripes karigi diva huri naik tamna. Huri naik imono da sot, dave hutnumu, nanu namu avichei da va airair SDA hura sochong, <noise> hubanaseng hutetnave. Hutet nemata a vichei do hutet dok parasehut pono minia arotki do huri dodem ga rotki da sadem hut ambas hunamet mamor do hutet da sidem hut dok hutel hutet inamuk huri bang kureng ivi. Sa mali huri bani bani ban sa kule sa huri kutna, huri kutna imene da samano sa hurivi, <noise> hurivi savono da huribangas ka vingas kak tumono sa hutek ivi do huri bing name ranas avicei ivi navuk. <noise> Dok hutet aivik <noise> avingnasabik, nguandra nga aleveth ura angirikepth ma hutet ma huteh avik dok hutet inavuk. Hutetarina vut a vichei dok kisnia huri donas ka lechi inamuk samuk. Huri banivi da savono marik save da arotmo angaram da hutel ka rotki sameno samina ama ringai ma klamauram. Dok huri ban ga kuranga klan ivi, uri banari dasavono, hutet samoni huri tar. Kule da hutpe hutor da sot da da hupe huri senisavik dok kule hutpe huteda hura nangas da hupe huri pes avik imono da sot. Kule da malpam hut nave kule da sidem hut klan ivi dok hutet da sidam hut ivi ivi vak gurunga ivit dok humet da humen pono. Sa humen pono dakini hutnangim da hura reng inamek da hunangimsavat ka heiski mi ma kibang. Ngudra heispkiapik okibnag klanminia masa kiauangivi ngua drem peschi nasora hut. Si kibang inavok da kia chut mano mini aringgi da kia vinam sa viput nguaram kiamet kipak ura sakipanivi kisnia ama iras abik ma nga tanget klan avichei. Pe kibangivit da savono, sa kibang ivi sa hudon tumonep hudontome da hutet karotki da hurimone sa mone sa humair avichei ma ngukuria hunangin savat ka heiski. Hunangim saka heiski avik sa hutet, hutet ivi dok humo naka heiska apik tumono. Hutet imone same dok hutet, hutet da glingini avik imone dok huteh kaheska avichei, humer ivi da pasahut pono sa hurivi sa hurivi da hutet marik hutet klan ambas mamr huna mon naniaromono, hutet na kama haiska marik. Hutet dok sidam hutivi da hutet nacha avat abik ivi mave block dok hutet nga ma avat abik ivi mave block. Hutelive ivi sa vuk sa hutek nachama skulabichei dok hutivi, <noise> hurivi da savak dok hutet ivi huri ban, <noise> hutet ivi savona da sa stamar nacha masa cha da mali kulel ka mali karonas maka heiski da. Kamorka ma Micka ava hesiki, <noise> kiamucha aivik da kanamas ava ma Micka saunki avichei karacham da karonos da kamaracha ngvik. <noise> Deni katra cha navik dini huri bangini huri bangivi dini kadini angabes kuleka mak. Kule dini hutet ivi, tibanginamek da tetnahut da hut da hungaip. Kule dok kuleh tava tari kur imanap ma tavang samet ka hauski. Da ka hut da kule hut, kule pe imono da sa. Kule hut avichei hunamu sa amungas avchei da humen pevavat. Sa humen pe vavat avichei sa mat ma hut glemna mavangam nai mono sa angabas namairang avichei. Hut da kule hut pa vavat avicheisa alumaski avik sai diva asik mubang nani krenavi ma taron. Nget ngara avichei sa kule hut avichei sa kule da asik arura titumu nanas masik taret samet kama samarki avichei dok tinarimanas tamork avaraman, hut dok kulel hut <noise> pe vavat klan ma inok klania bangangi avichei kinok hudenparana, hudenpe avichei diok hutet tamono. Inok kule hut pe hurinari amorka ava maramen ma inok kule hut tamna. Kule hut avichei asik, kule hut avik imono sa kule sa tamana hut avik ia asik huret imono samak sava vat. Kule de hupe huri pinam nanamak da tave tisnandavar na hut ia huret klan minia, nguu guria angambas hut de hutpe huret tairivi. Ngo nguna angures ma nget ma da voung ma nangista, kule tiquarna hutia kule hut teire. Ambas mamaria hutnamet klan minia kule da hutaman sena klan avik, doki hut da kule teire klan.Â Ambas mamar ia hunamon nania imono. Kule hut klan pe vavat masik. Klan ia bangangi klanda kule huS pono. Kinok ka ambas marmar hunametamana a er huri ngiap, kelep hut namat kama arura achva sochong ngidrama arura. Ngiadra machlak asik ngiret klan minia klania koildei da hut klanda iri chei ambas mamar ngi ma meti mara erki. Hut da kalav hut asik nama katet klan meraer ma katet klan ivi. Mana man na hut klan dok hutet imono koksave nuia avichei. Nuia da em hiledei ma amarnget avangbik ma kule hut klan. Nuia da avichei da gua vleka malania kule hurt. Abaichei da amor ngeti ma klania Septemba, Septemba da em taimings abik ma rait marik ma 16 septemba. Septemba indepepens da amarnget marik ma holidei avangbik. Abichei da ngiting aura morta mir, mir ma kisnia unara tigamar, tibanmana dok kule diva hurana sangis. Koma hut asik huritek klanminia da koma hut, auk kule hut klan avik klan imono. Ambas mamaria huna masana nangik inok hutapana klan ma kule hut klan avik. Kule hut klan avik ambas mamar ngagit nganamasa klan ma ve va vats klan ma kule hut klan avik klan. Hut dok hutet tumono klan ma asik. Asik abik da klan kinak tavinim nget avik da savara hut mo, hut techrichei kusnia kule hut klan deirik. Daka mali angabas da asik kule hut nanek kama vang klan avik kule hut galka avatpap kavap ma asik tumono. Da asik ambas mamar hunamar mamar hut da huritek klan da irik klan. Kivira da amarglemda dak hut da ambas mamar, mamaria kule hut klan avik klan avik ma inok sa una mu sik ambas mamar hunamet parames asik nge klan avik klan ma tanamuchinege klan. Asik ngiaret ditivanastemnge ura tiva lange <noise> ngeatair di tivalange daka ngi nari amaraman klan dok titeknange da ngia tet. Nginamar koma nge tamaramasinge da nga ronarava maraman asik nge avik da ia tivange asik nge ma ngia dechem, nge avik da tiarik klan da tupatnge. Te ma tipat nge avichei da sot avik asik ngaka kava kanangim iramnge sa kule nge ve. Asik nge avichei asik kule kla avik imono, klan avik klan mol inok kulel nge imono. Klanavik klan avik ngina mas. Ia da kusek klan avik klan. Dingi la hura morota mali tamat kama achrotki avichei kisnia tamet tamet kama irang abik tla kisnia suhut diva kule klan da irik. Manar ia husana, komange ngave varames ma ngiria tumo ura ngitak nagia ngagit. Da ka mirmali angabas sa sick ambas mamar. Klan avik da asik kulenge avik klan ma asik. <noise> Mamar kule hutmo klan avik klan masik avilucha na hut klan masik tivanastem hut ura tatok da huras. Ngi la avichei kisnia indipendens a bichei <noise> huplenanget ngiandra avik amungkas ngaden agitda mo da kisnia hamarchalan hut. Marglem hut ngiadra koma hut, kisnia humarana hugamar sa hura indipendens ia humaranget savanas. Da humaranget avichei ngia lu tiut pe ma kulehut klan avicheida ambas mamar ia huna masana tomono ura. Kule hut klan avik ma kulehut tamna. Emania ngi namasana, kani nginamet nginarap pa angomee chini klande irik ura ngia manam avik da avalanga kamair klanavik klan. Asik ngingip tikisnia mamar avichei kisnia aucha morta ta ma tamet kam acharotkidiva asik klan avichei de ma soamar klan avichei ma klan indipendens klan avichei. Kisnia amarini deva kisnia kulehut mamaria ngiadonel paremes kisnia ngidonel paremes ambas mamaria tinamasana nangi ura tina gurnange. Koma ivinge ngiatet paremas, giang musneng gia musneg da ngiteti parem ngeti klan. Ambas mamar tinamasna ura tinametchrikmenange ura angabas. Ngiandra avik da ambas mamar sa kema hut humara ama irang sa ngis. Ngi lumo kama a chaling mata ia sok komara tamataravama iranget, koma kivira ta sangaranas da hut da ambas. Hut da askok upe meknanek avare, vada hut ma avingvingda mamaria koma hut, aurarovak da koma hut hutrana sangis Ambas mamria ia tinamasana ura koma hutet parames hunamet nania tumno. Inak irik hupe nanek kama provinskiatic kisma hupe nanak hura amorpasnacha ma kasangar ahut kisnia humek naneka, ambas mamar huna masana huren nania irimono ura angambas. Kisnia hupe nanek ka klan hundrainok kulel hut, laki da kisnia amugas abik ngamen diva klan avichei diva saka amusneng irong avichei miru nanekhut klandeirik suhut save nasot ura mer ura mir ura kulan gule. Angabas klan kinia nama musnengini avichei ma ngini nga denklanavik. Ambas da inok klanavik klan, ia da sok klan avik klan. Hudon avik klan ma ngiaret tumono ura vadi gia musneng ma vadi ngaden klanavik savara hut vadi husana. Avichei dok klan avik klan, ma inok kisnia vadi klanbe vadi manatinge ura vadi ngiaronel tumono ur agia abik ma vadi ngiarikina nanget klan avichei da vik do kokma nge savanas avichei do sok koma nge tat. Nge tat avik savono, klana muchas avik hunamu sa anga mungas ba bik ma stamar na indipendens klan ma mali, hunamu sa angu mungas klan ma mali. Hunamu hutugas hutugas in mono de nguna angures. Ngures vadi anga gamar nga den vadi tit taprana sok a vicheidoki vadi avanga kaden avik, mir ma are ma vadi tiwansait avichei ura tatrana sangis. Sa vadi gamar nga alen avik, stamar nacha taimga apik masa hunamu imono imono oiva asik taimings abichei. Hunamu sa amugas abi chei asik grin ambas tamunget, da ambas tamungeti pemat ka nok aut klan ma tamunget avichei da humugas avichei da hhultare manavik sada maria taimapik ma vasik humet imono da ama gamar ngamen avik mungurap. Humo da ambas klania ahungavin ura ambas avicheido hunio humeti. Angus abik sa humet, humetimone samone minaringi sa humet imono. Hutet imono save siminich arengi humet sa huri glas. Hutu marangi banas avichei savadi taimga apik ma mumbang sa granfinal avik masa hunamu sa mungas avik. Avik sa kunanga sa huglas ivit savuk sa huti kuti ama na karopinek ngudria aminia na ngeti, nguandrea anga aleveveth nanget ura ma dekomahak da savat ama ainembet ainemiseng ma aleveth ningiseng. Kule sa humet savuk sa angaleng, ngi dria humu gas na ana leng ma chalak ma avik ma humaranget avichei. Ngua tamanam da ngua nangum baram ngeti avik imono sa hut glas ivinaka ariningi hurivik avichei da humor avik matkama aringe avichei da huri bingi anek kadul avik ivi. Da savuk sa vama lasarpat ma ngua dria aminia nanget tsok acholichen ngeni aunbracha mas humas nanget avik. <noise> Ngiandra inok amuas ini ma inok Kisnia avichei da inok hunasnaget avik. Auk sa sabangang sa hupinam avik inamaksa husanat paranget. Sa husarat paranget sotsa hurut nanget savat ka kureski sa huvasada avurachi. Huvasadik avurachi sa humek imene, auk sa humet imene hudon garais emene samano. Sa hutet emene sa hutet uri huriban kureng ivi, sa hupen kurenga ivi sa hutet ivi. Sa humetivi sa humonivet sa vuk sa humon imone sa humon imone avichei sa hutet imane sa pakrek sa aru van gua hamki naka maramen sa agia nango vadi ngini dikina ngango vadi ngan sana vadi ngeni valango sa ngu vartkama iraiktaik da hgu vasichi naimono vasik. Nguairas ia ngatamen savara klan avik. Auksa hutet imene, sa nguatet imene imene samanu auk sa ngua don imene, sa ngua don imene da ngu don pono param sania amarmar ngua tetimene dok nguatet imene dok ngua don ga iska imane samano dok ngua tet ivonosavano da ngua char sa kusak. Nguachar sa kusak da tavaneng anget da tavanenga matreski vana da ngiamas mak dok kule da huri bingimane. Kule da huri bungimane dok hutet imane klan samono da tavang branget avik, kule da ve kisina valpam hutavik. Malpem hutavik da pa hutek ivi huri bing emene samanoda hutek ivi. Auksa hutet avik imone samone dok hutemene, hutemene avichei dok hutet. Pei mano samano dok avichei hurivi sa vono siminia arotki sa huri mene samek sa human pe vavat. Human pe vavat avichei sa hutet imone daki ia hutek sa humen pa vat avik. Tarrumana bagurangabik kisnia vandi tivas manget. Tivas avichei da hurut nama irang samak samat ka aringgi samuk samanget. Hupek ka aringia avichei da samuk dok hutrut nanget. Hurut nanget imono samuk da upe uripes, kule da upe huripes avichei dok huteh imono samo ma hurivi. Kule da upe hutet ivi kule dave, huteh imone sa mane da hupe harivi dok klan samon kule da pe ti pas dasot da hupe hutes da amang, amang dok kule dape hutdontomono. Hutas nabangangi avichei da hunamas sa mubang avichei sa sdanmar n agren avik vadi ngetngaran gren avichei da sot.